जोदि मो ब्रेअक्फस्त् ब दुपोरि आहर्, ब रति आहर् जोदि ख बोलो, ख बोलो एइवो कोइ, देने होले मोइ रति प ब्रेअक्फस्त् एइवो बिसयिम्। करन्, ब्रेअक्फस्त् मोइ पनि खदि लो हो, रति प मोइ पनि एक् ग्लस् जोदि खदियो। तेते मोइ दिन् तु धुनेके खगि ब पयिम्, दुपोरि आहर् पेअब् सथ् खब परम् धुनेके। भ्रेअक्फस्तोद् मोइ अकोल् सथ् खब बिसयिम्, सथ् खले होजब मोइ। मोइ प्रए अकोल् रति प ब्रेअक्फस्तोद् जेकद् मोइ पनि एक् ग्लस् से खौ। पनि, पनि अरो नहोले सथ् खब, सथ् खौ, नहोले ग्यखि खौ। हेरे मोइ दिन् धुने होजर्, तकि हेतु कर्ने मोइ ब्रेअक्फस्तो एइवो परिम्। भकि दुपोरि आहर् अरो रति आहर् मोइ खब एइले गिबो।